Ty aniverisera, ty faly aniverisera vita- tonga lafatsy zane e, ohatsy mba manafatsy namako raho, ty longoko zane. Manambara aze raho hoe izaho rikiahe feno zao taogne raho. Mihavia nareo mba hifalifaly amako, mbe hiarake hikoragne amako etony. Le zay ty aniverisera tonga lafatsy te amako.